احنا البشر، مثل ما يقولون بالانجليزي، البشر هو حيوان اجتماعي، فاذا الواحد مو اجتماعي، يعني ويش فايدته تعرفون؟ مهم ان الواحد يكون يج- ينج- ينسجم مع الآخرين، واحنا نعيش في عالم فيه ناس غيرنا. اذا احنا ما نعرف شلون نتصرف وياهم يعني هذا موب زين الينا وموب زين اليهم بعد. المجتمعات الانطوائية هم مجتمعات سلبية، فمهم الواحد يكون ان هو اجتماعي.